In martillu pues na'andi'i jiaa ja daake'endo in clavo in mesa in clavo in pared pero o naakaánindo in kaanindo ja xeetniiñu ku ve'endo daake'endo clavo ku laminando ndiaá ja naandi'i in martillu a kiine'endo in clavo tiuku jiaa naandi'i in martillu.